ایجوکیشن پڑھائی اساڑی گلا بہت ضروری زی۔ جس طرح اس اپنی اگر پچھے ابا ؤاجداد نی ہسٹری پر گچھاں اٹھی تہ۔ اساڑے ماں باپ اناں نے آگے جڑے ماں باپ اس جس طرح اساڑے دادی دادا او اس طرح نہ سے پڑھے لکھے۔ لیکن ماڑے دادا جڑے اسے او اسے پڑھے۔ اناں آرمی ریٹائرڈ ہوۓ اسے۔ لیکن اناں نی خواہشہ اسی کہ میں اپنے بیٹے کا پڑھا جڑے ماڑے ابّواسے۔ تہ اناں ماڑے ابّو کا پڑھایا ایف ایسی کروائی اگے ایف ایسی تو بعد اناں نی خواہشہ اسی کہ ماڑا بیٹا وی آرمی اچ گچھے جس طرح میں آرمی اچ آ ریٹائر وائز۔ فر ابّو نہ تھوڑا میڈیکلی مسئلہ سا۔ او اس وجہ تو فر آرمی نہ سے گچھی سکے۔ فر اناں اگے پڑھائی اپنی جاری رکھی، بی اے کتا نیں ایم اے کتا نیں۔ وسائل نہ سے ہونے اسڑنیاں کول کال کوئی سڑکاں نہ سیاں ہونیاں۔ بہت دور دور کچھی گڑی بیجنی ہونے سے تہ۔ باقی وی گراں اچ کوئی اتنا پڑھا لکھیا ماحول نہ سا ہونا۔ ایک گھرا اچ شاید کوئی اک دو ترہ گھر جڑے دے اناں اچ کوئی پڑھا لکھیا بلکل تھیا نہ۔ فر جسلے کوئی دورہ دورہ جسلے اناں نے اکثر کوئی بار ہونیا سے بارہ نے ملکاں اچ کوئی سعودیہ ہونیا سے، بڑے بڑے اناں نے۔ کوئی اسلے اس زمانے اچ ایاں چٹھیاں نہ رواج ہونا سا۔ اتنا اناں نی گلہ چٹھی آنی نہ سی تہ اناں نے گھر کوئی پڑھے والا نہ سا ہونہ۔ او فر اساڑے گھر ہنی آنے ہونے سے کہ ہاں اے چٹھی آئی دی اساڑے بندے پیجی دی تہ توس پڑھی سناؤ کہ اس آساں کا کہ لکھیا. فراواناں کا دسنے ہونے اسے کہ اس چٹھی نے اندر تساڑی گلہ اے گل لکھی دی۔ تساڑی خیرت معلوم کرنے چانے۔ فراو مڑی چٹھی لکھنے آسے، لکھے نا وی نا سا لوکاں طریقہ آنا۔ فر اناں لکھی مڑی اس طرح مڑی پیجنے ہونے آسے۔ تے پڑھائی اناں فر مکمل کیتی۔ فر آگے جسلے اساڑیاں، اناں نی شادیاں وغیرہ ہوئیاں، اس تو بعد اساں بچیاں نی برتھ ہوئیاں۔ تہ فراساڑا ابّو وی ایا اہیا کہ پڑھائی تساں کرنیے دی۔ باقی کی وے یا نہ وے۔ پڑھائی بہت ضروری زی۔ جسلے انسان پڑھیا لکھیا ہونا تہ اس نے اندر عقل شعور وی ہونا۔ ایک انپڑھ انسان اس طرح فیصلہ نیا کری سکنا جس طرح ایک پڑھا لکھیا انسان فیصلہ کرناں۔ تہ فر اناں نے اسا کا دور دور پیجیا۔ آساڑے گراں اچ کوئی تعلیم نہ سسٹم نہ سا۔ جسلہ بچپن وچ اسے تہ اس بہت دورگچھی سکولہ اچ پڑھنے ہونے سیاں۔ گھنٹہ صبح گنے ہونے سیاں، گھنٹہ شام گنے واپس جلے چھٹی ہونی اسی واپس آنے ہونے سیاں۔ تہ بارش ہون لگی ہوین چھتریاں تری تہ گنے ہونے سیاں۔ مڑی فیر اسے طرح۔ فر کتھے رستے گڈی لبی اچھا کسا ٹائم، پہلی گل دی لبنی تہ نسی ہونی کیونکہ روڈاں وی کچیاں اسیاں۔ لیکن فر وی آساں کتھے لبی اچھے تہ، شازونظر۔ فر اس کڑے بیجی انے ہونے اس اٹھے۔ تہ بڑی مشکلات ہونی اسیاں گراں اچ تہ اناں مشکلات نے باوجود آساں پڑھیا۔ فر جسلہ اگے ہائر ایجوکیشن نی گلہ لائک نویں دسویں نی گلہ فر اس مڑی سٹی نی طرف آئے آں. اوتا نی کہ دوراسا سٹی کلہ۔ فر اتے یہ ہوسٹل رکھیا، ہوسٹل وچ رہی تہ پڑھیا۔ تہ فر اتنا فر مڑی آگے تعلیم اس طرح اچھی نہ سی اتنی یا اچھی آس وی لیکن تھوڑا بندہ جسلے باہر نکلنا تہ اسناں ایک دماغ نے اندر چینجز آنیاں او زیادہ مصبت سوچنے لگنا۔ جسلے ایک ہے لوکاں اچ رہنی ہل تہ اس کا اس طرح سمجھ نیں آنی کہ اس کس طرح رہنیاں کس طرح رہنے نیاں۔ جسلے باہرہ نے لوکوں کنیا اٹھنے بیجنے آں تہ فر آساں کا زیادہ چیزاں پتہ چلنا۔ ایک آساڑے اندر نظم و ضبط آنا۔ فر جسلے میں اسلامباد ا یوس اتنا اچھی میں کافی لوگوں کنے ریوس۔ ہوسٹل وی بندہ کتنے لوکاں کنے رہنا، فر یونیورسٹی کنیاں، یونیورسٹی کلاسہ سٹوڈنٹ تو بو سارے زیادہ ہونے دے۔ اناں کنے اس بیجنیاں اٹھنیاں، مختلف کلچر نے لوک ہونے دے، کوئی سندھی ہونا، کوئی پٹھواری ہونا، کوئی لائک پنجابی ہونا، تے اس طرح کری اس مختلف لوکوں کنے بیجنیاں اٹھنیاں گلاں بات گل بات کرے آں تاکہ آسا کا پتہ چلے کہ اساڑی چیزاں وچ تہ اناں نیاں جڑی گلاں باتاں ہیاں اناں وچ کتنا فرق دا۔ تہ فر اتن ماڑی ایڈوکیشن ختم ہوئی بی ایس ماڑا اتنا کمپلیٹ ہوا، ہن واپس اس تہ اے چاہنے کہ اس اپنے گھراۓ ناں نام روشن کرا مڑی گچھی تہ اتو کوئی اک اچھی اس طرح نی کوئی ارگنائزیشن کھولی اے جتھاں لوکاں کا سہولت ہوے۔ اساڑی بڑھے لکھے نہ فائدہ ایہ ہونا چائینا کہ جڑے لوگ نئے اس چیزا رہ فائدہ اٹھائے سکے اناں نے آگے بال بچیاں کا اس مڑی پروموٹ کراں۔ تے اس کلہ فر باقی جڑے ساڑے گھراں اچ چیز ائیاں او اینوی اسے طرح ہوئاں کوئی زیادہ تبدیلی نیں آئی کیونکہ اتنے نے جڑے حکمران دے او بس اناں اپنے ووٹ نے چکراں پچھے پئے ہونے۔ تہ باقی اناں نے ایجوکیشن نہ کوئی اتنا نیں پتہ وتہ، نہ اتنے روڈاں نہ کوئی خبر زی اوناں کا۔ بچے اس طرح رلنے کوئی کہ دا کہ نہ کوئی صحیح سکول زی اناں نے خاص۔ تے بارشا ہویں یا تو اناں کا چھٹی ہوئی ینی یا تہ او بچے انے ینے۔ اس طرح کری تہ او اناں نی ایجوکیشن نہ سسٹم ذا۔ تے اے چیزاں نی ہونی چائینیاں اساڑے حکمراناں کا سمجھنا چائیناں اس بارے اچ کہ اساڑے بچیاں نہ مستقبل خراب ہونا دا۔ جدوں او اپنے بچیاں اپنے نی طرح باقی بچیاں کا وی دیکھ لے تہ فر ایک معاشرہ جڑا او ترقی کریل او ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہول۔ جدوں اساڑے حکمران صرف اپنے پیٹہ نی گلہ لگے ہونے باقی بچیاں نی اناں کوئ کوئی غرض ایا نیں ہونی۔ تہ اس طرح تہ فر بچے زیادہ توں زیادہ کون تک پڑھ لے۔ کیونکہ اتنے لوگ وی اتنے کوئی بہت امیرزادے تہ تھے نا۔ اے مڈل کلاس ای فیملی دی یا تو کوئی استیوی بون زے، کوئی غریب اے عوام زی۔ او اہنے بس کوتھے سرکاری سکولہ اچ پڑھی چھوڑنے، نوویں دسویں کری چھوڑن استوبعد کنیہ۔ استو بعد تکے کھانے بچے کہ ار اُر نوویں دسویں تہ کرائیا شوڑنے نی سرکاری سکولاں چا۔ تہ جدو فر مڑی آگے باہرگچھے نہ اناں کا باہر بیجی شوڑنے سعودیہ اور گچھی بچے رو لیاننے دے۔ تے لہٰذا حکمراناں کا چائینا کہ تعلیم نہ نظام بہت اچھا کرن تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے اور ہر بچہ ہر ماں باپ نی ایا خواہش ہونی سی کہ اساڑا بچہ پڑھا لکھے بڑی کسے پوسٹا پر گچھے۔ کیونکہ گراں اچ لوکاں ناں ائاں ہونا دا زیادہ مائنڈسیٹ زا کہ یا تہ اساڑا بچہ انجینئر بنے یا تہ ڈاکٹر بنے یا ٹیچر بنے۔ باقی اناں آئی ٹی نے ریلیٹیڈ اناں کا کوئی چیز نالج نہ اتنا۔ تہ او بس اناں دو تری چیزاں اچ ہنے زے کہ اساڑا بچہ بس ڈاکٹر بنے ٹیچر بنے انجینئر بنے۔ ضروری نیں ہے کہ تساڑا بچہ ڈاکٹر نیا بنی سکیا تہ کی اور نیا بنی سکنا۔ اور وی بہت ساری اپورچنیٹی ہیاں۔ تعلیم بہت بڑی تعلیم جی کوئی ایک دو ترے فیلڈ اوپر یہ محدود نہیں۔ تہ لہٰذا ہر لہٰذا اپنے ایجوکیشن سسٹم اس طرح بناؤ کہ وہ ہر بچہ سیکھی سکے صحیح طرح اور اگے گچھے اگے گچھی جدید تعلیم ز حالی اس کا حاصل کرے. بڑھنا لکھنا بہت ضروری دا۔ جاں اساڑے نبی وی اہیا سا کہ تس علم حاصل کرو چاہے تساں کا چین تک ائینا گننا پے۔ تو دور گچھیو ضروری نیاں کہ اساڑے گراں اچ وسائل نیں تہ تس باہر نہ نکلو۔ کوشش کرو تس آپے اس قابل بنو کہ آپے آپنے سیلف اوپر تس کری سکو۔ آپے کماؤ آپے تعلیم وی حاصل کری سکو۔ جسلے تس اس طرح کر لیا تو تساڑے ندر ایک جذبہ پیدا ہول۔ تساڑے اندر ایک ہر انسانی گلہ ایک ہمندردی پیدا ہول کہ میں اس طرح تعلیم حاصل کیتی اسی۔ کناں کناں وسائل کا پیش نظر رکھی تہ آنے والے جڑے لوگ دے تاکہ اناں نی گلہ جو نہ ہوئی سکے۔ اس گلہ ہر بندے کا چانا چائنا کہ ماں باپ کا سپیشلی کہ او اپنے بچیاں کا تعلیم اوپر بہت فورس کرن کہ او تعلیم حاصل کرن۔ کیونکہ اناں نی لاپروائی نی وجہ توں بچے نا بعض ٹائم آنے کے چھوڑی ساڑے امی ابّو کی نیا مسئلہ تہ اس وی نیا تعلیم حاصل کرے۔ چھوڑی تہ بیجی انے گھر۔ اس طرح نیاں کرنا چائینا، پیرنٹس کا اس اپر بچیاں کا لانا چائینا کہ تساں تعلیم حاصل کرے دی چاہے جڑا کیوئے۔ تہ بس ایے دا تعلیم اوپر کہ تعلیم تس حاصل کرو۔ حالات جیئے جی ویوین حالات سدری ینے دے آپے سدھارنے نی کوشش کریے تہ حالات سدری ینے زے.